Раванди ферментатсия ё худ бродидан ба хӯрок ва нӯшокиҳо таъсири калон мерасонад. Дар натиҷаи ин раванд микроорганизмҳо, мисли бактерияҳо ё хамиртуруш, компонентҳои ғизоро тағйир медиҳанд. Масалан, ширу ширмол, қурут, йогурт ва кефир ҳамеша аз ҳисоби ферментатсия омода мешаванд. Ин раванд маззаи хӯрокро тағйир медиҳад.